E leydi Polan nyamunda gonɗum konmoye anndi e hannjum ke biskit e mitpiy ngam ɓe ngiɗa nyamunda teddu ɗum, amma ɓe nyama Alkamari e gene e kusel.